Tarityani komache kong'et nini ko- ko kocheng ole meny, tarityani ko chenge susweek chiik akonyokoteech koot nyi muutyo, tarityani konyoni mutyo kotekanu koot nyii koteech koteech koteech koeek keny, si neitya kosich ko chopok koo nyi ko kararanit, tarityani, ko ng'onyoni koleen. koipu susweek koteeche koipu susweek koteeche koipu susweek koteche kwendi saiit koteeche koteeche akoi korook koot nin, kong'orokei koakoip saishek, kotokoipchi susweek kora. akoi ko pulpul konai kole kakoyam ko- kong'et nini, ka koyam kos- ko- komeny, kotokochape ine kora kotokochape akoi komakoropon akoi kosikchi koot nyi, koleech mutyo akoi akoi ako- i akoi akoi ko- ko- ko- n'gopoar kopulpul kei kole ko- ko kong'en kole makoroponu koot nyo, kochutu kityook komutyo koteeche komutyo koteeche komutyo koteeche komutyo koteeche komutyo akoi korook koot nyi. ako pulpul kotai kopulpul koot nyi, ko koot notok no kateech kosang'inin koteeche chaang tukuk cheketeeken, koipu suswoot koipu kei ake tokol koipu ketit koipu kei ake tokol akoi koeek koot, chotok kateech mutyo koeku koot nyii kii neoo ako koot nyi ne ne ng'onyokoruee komaroponu, koot nyi notok kong'olee. Kotwa koleech ko- ko keere kole masengelen ma- ke- ma ke- mataku saang, kokichaap koot nyi kapsa ko uyo kachap chito, ako koot ap tarityet, notok ko kateech tarityet ko kararanit kootnyii akoteech ko kopulpul kapsa atko ng'onyokoruee kong'en kole kapulpul konyii, natok ko ng'en tarityet kole kateech koot ne- ne kararan, tarityet natak ipu susweek ko ipu ko ipunee oleloo ko ipune olakaipunee kotoe koipune kotoe koipune kotoe koipune kotoe, kotai koeek kootnyi ne nekararan, ne ng'opa koro kole mataku saang amataku ole- ole akoi kondap kondanyi inekei ne- ne olechute, ko ng'ora anyun tarityet natok kootnyi kunotok, ko ma karipu konai kole kakokararanit kootnyi. chotok anyun kokakonai tarityet kole kateech kot ne neeme arue akoyam ng'asis ale komaroponi, notok anyun konai tarityet kole kootnyi anyun nitokni, chotok kokaakoro tariytet kole kakararanit akoi konai notok anyun mii taritik che tenye koo ng'wai eng' saoset, koteche kopulpuli saoset kolee akoi ko- ko- kooit koot sokolakchi mayaik chiik uu koot ne oo kapisa kole. Kolakchi maaik chii akoi tuun kosyeep ing' yotok akoi konyokokeeny ing'yotok ako mii che tekee ket- ketiit ne ki- ki- kitep kosakan kole, ako ipu ketiik chiik chikitep kosakis kole sokot nyokoteech koot nyi si ma irara mayaik, koteche taritichotok koipuun making'en kole ipune ano ketiik chi kisokokiis, koi konyokoirye eng' tumiin oliin sinaitya koiip nyoko ko- kotekee ketiichotok, chaang toritik cho techee teche eng' ketit parak tin ketiik, kiit ake konyokoteche ko pulpuli kityongan mwacheet nikikopulpul kole sineityo nyoko ko- koteech kityong'an kosheep koleech akoi ko akotekeet susweek notok, ko mii netekee ketiik, che tekee ketiik ko chaang, kong'walng'wali koleeni kole kole kole akoi koek koot ap taritik chotok, chaang taritik cho, mang'ering, toritik cha teche eng' eng' ketiik, meleen nepa susweek inekei ak nepa mii chepa ketiik kwa aeng', chaang karipu somok, ako mii nepo saoset, ko chaang kora, koteche ketiik chotok chaang taritik chotok, chaang taritik che tekee ketiik ako chaang taritik che tekee susweek, kotekchi komutyo komutyo komutyo komutyo ng'ipiroo ile kakoek ke- ke iin koot nakakoyam koruee. Koteche yu tarityet ni koteche ketiik kong'wol ng'woli akoi ko pa piro kakoyam korue. koteech ake koteech kunotok kora. koteech ake koteech kunotok kora, cheteche ketiik karipu chechaang kapisa, ako mii chu teche ko- kole chepa susweek chechaang che teche kariik che chaang che sakinisoot ko leen, ko chaang kora chotok pa susweek kora ako mii chu teche ingweny saoset ko chaang kora, taritik chotok, chaang taritik che teche tieteeche susweek ako chaang taritik che tekee ketiik, chaang chotok chaang chepo ketik ko- koteche chechaang ang'ot chepo suswek koteche chechang, chaang taritik cho, ako mii netechee iin parakiat kole kora, neipu ketit kora nyokotekee kettik koleech kong'ipiro ile kakonyokorue, ako mi ne wendi koleen nenge'kipiroo kochute kochute kochute akoi konyokoek koot, chaang taritik cho, kipiwey ko- kotaritik chet chetekee koot ap suswek in suswek, iwe yu ko chepo ketiik, che uu chep tariit ake tariit alak tukul chepoishee ketiik, chotok ng'ipiroo kokakonyo koot nepo ne kindeet kapsa eng' chu teeche chepo ketiik ko koot neoo. Komii chenyokominei eng' kimindet kora, chetechei kimindeeet, komale akoi kong'opiro ile ka- ka ng'akoek koot na ne tos meny akot chii, ne male koleen kityongan, ako ng'ipiroo olemaldai koi ile ng'okerkeit ak chito notok malee, ke male ako kong'et katit ap taritya natak inekei, ma- mataku, ko ng'ipiroo nitok ne pulpuli ingweny ko koot kindet kapsa nepa saoset ko- ko pulpuli akoi ngipiroo ile kako koek koot kindet netoos menyei taritik somoku, ako- ko tarityet ko aeng'e, chaang taritik choo, chotok ka kachanga kochek cheteoyate koleen koteche yu koteech yuun koteech yuun koteech yuun koteech yuun ako akenge kochutu ake kochuut ake kochuut ake akoi koeek kochanga koeek taritik che chaang, ngipiroo kochang.